Tena hahatsiaro anao mihintsy aho indray androany satria tena ianao irery no mahavita tena hoe mampifaly anahy izany, tena marina e, tena ilaiko be mihintsy ianao eo amin'ny fiainako. Misaotra misy